Asan'n̈y GPS io zen̈y mitariky ôlo amy ny làlana araiky. Zen̈y hoe zio zen̈y raha en line edy ai. Mila internet avô amin'jay zen̈y an̈ao afaka man̈ano mizaha zen̈y zah zao bôkà eto andeha amy ny tan̈y araiky, aia, aia, àby làlana mety andihan̈ana zvô firy lera mandeha amy ny làlana, zen̈y zio afaka zahavan̈a amy ny alalan'n̈y GPS.